<noise> I arovava oro igny moa izay <noise> miantoky ny tsy hiparitahan'ny microba hiditsy amin'gny ainolo raiky. <noise> Igny avao koa gn mariky gn fahadiova lafa ny Dokotera hanao ny fitsaboa, laha fa i handrasa olo.